[kush] wsht aktori jem i preferum. Ashtw Leonardo Di Caprio dhe shum tjer, si m pwlqejn, po filmat atij mua m prekin shum edhe m pwlqen shum.

thoja shokut tem me nejt sa ma shum me familjen, me fmijt, se njw jet kena, nuk kena dy, edhe atw jet qw kemi ta kalojm me njerzit sa ma t dashun qw kemi edhe t ju japim atyne shum knaqsi.

Ktu nuk ka shum re, do t thoja se n vendet e tjera ka mw shum n vendet qw kam shku, e ktu ka shum pak, edhe mw pwlqen kjo se pwrher ktu ka diell.

e, po, di me i dhan, kam tremdhet vjet qw i jap makinws, mw pwlqen shum dhe nuk do e imagjinoja veten time mos me dit me i dhan makinws. Makina m ka shpwtu, ashtw mjet pune, e pwrdor Cdo dit edhe m pwlqen.

e, tw pwrshkruj Ca baj unw Cdo dit, Cdo ditw zgjohem n mwngjes, pi kafe, shkoj n punw, mw pwlqen shum puna si baj, edhe munohem me e ba sa ma mir, jam shum e rregulltwww, kujdesem shum pwr familjen edhe i ndimoj t gjith kush ka nevoj pwr ndim, kto, kjo wsht pwrditshmwria jeme.

m pwlqen shumw me ba not, po ta kisha detin afwr do m pwlqente me shku Cdo dit n det dhe m pwlqen ma shum edhe vallet popullore... mw pwlqejn shum... po t kisha koh

do ishte mir m'u ba pak ma praktike, edhe mos t jen kaq shum tw varur gjith fmit me teknologjin, epo nwpwr shkolla mw pwlqen pwr shwmbull qw mos t ken libra po tw kenw mw mir laptopa.

a, kjo wsht njw pytje shum e vwshtir pwr mu, sepse nuk bahet llaf me kursy asnjw lek, me kto Cmime si ka tani, e me zor ja dalim mban, nuk kam shance me kursy.

Dokumentat kur du me ba letrat nw njw vwnd tjetwr, jan t shumta, mvaret nga ku do ta fillosh, ke leje qwndrimi nw njw vwnd sikur ne nw Greqi, puna a me i bo shumw kollaj, nw njw vwnd tjetwr.

Aaa, nga t gjitha festat m pwlqen shum Krishtlindjet, eee jan t preferuarat e mia, e edhe po t ishte me ra dhe bor do m pwlqente akoma ma shum